Zaho ko sendra raha karahajegny zaigny e mialatsigny zaha amlay tompony toeragna avakeo zaho mifindra aminy place tokony antoerako izy koa tsy hitako ndraiky place tokony antoerako mangnontany tomponandraikitry zaho aiza place tokony antoerako